Atuu kueti nixuu tuu choto atuu kexi iha tejutu ndeku nadatu kuandu kachito ke costal nuniro ján yetuu ndatuu ndachitu ndatetu, atukuenixu nuu chotoján ni nuviluu ján iantekutu no atuu vetinitu ndajanitu iditu ndajanitu ha kuetinixu ika nuu vilujan enn nuu vilujan nuu choto kue tixni nutu ianka nanejutu atuu ko limpio, ndatu koo nanani an ianka kendatu hi kenró ya.